﻿Jekuaeño Kua mopeti mbaradu, mbae kiraitako oyapo ma sopa ikavigue mbaetirambueve jeta mbae mbae ya yaiti vaera pipe, kuako depende cada habilidad jare cada ocosinava ya sea kuimbae jare kuña oikatu vaera oe oesauka itembiu ipöra, ikavi, jegätu porque mbaetita opaete mbae oiti pipe, erei jokuako cada uno yayu jare yaikatuyae ñacosina jukurai yaesauka yande habilidad ani yande arte cosina peëguava